T'ô chì che ghe semmo torna. No me ricòrdo d'avei mangiou ninte de quella coxiña però son stæto in Axia, penso che i piati son scimili se non pægi con tanto de pescio, pollamme, riso e verdue. Fòsce condio con soia, læte de còcco, con un pö de sâ, de pevionetto pe piggiâ a goa che ti dei beive tanta ægua.